Ya'á soltero ya'á ndigo choto ya'á chiku chiku chiku nukutu, ya'á ya'á este ndeventojan onré tenyuu minujan ndanui tuchijan, nda'a da taminojan kulandojan ya'á ya'á vio chojando ndakuida ndachoro chi ndakero, nuu nununiro ho ndakero nuu comida nro na nkuxhetu lakero nikonroño nuende jan, kandiro lan cha chadudui choko ndavaru nakuyetu tadakero nandu tuchi njaro ojon tuu ndachioro chída ndikoro kukuro noyen ndeyu ndakeru nui ndeyu ndakei viko nunduchi ján este oregano jano jon ndakero, nuu nunindoyo kenro nduven toján ndakeru nuteminu chún nuu moli nuu cha'a ndakero kero nuu taminujan tu ndakero chuditu. Nuu kuan iin cuchi ndanajenru nunui nu cuchi nuu nayan nduku ndakero, taminujan ndakero mino'o ndakeru nuu ndakero kuakuna yee kachinro kanuru uun ndita chinakero uu nun nankero, lleminujan yakini tuu ndakero nduu xha ndixhoto nanakero konoro nate iin viko kenro chi vanguina chenro ko'o, nakox kondiko kenro ndakero ajo nakero nakero nui kenró ndajnuru nui, ninu uin nui ndajonoro chinimodo nakuni ngo estida kulandu tuján ndavaru ten ndavaru tunten yukero ndakero ñuñe, kachinro la cebolla kachero la ya'á yuu choto ndakero ya'á nuina ndakei viko ndakero taminu nuu, cha kulandu jan nakeva'a ndakero ndojoko che ñaña chuñuru nda kedavai nden kedavai nden najan kei kachinen nuu ko'o intei nichi kua kuna ke'e ndoko.